أسخن س- شهر في ال-العام هو جويليه، يوصل فيه درجة الحراره لخمسه وربعين درجه منطقة أربعين خمسه وأربعين، أبرد شهر هو جانفي، <hesitation> تتيح فيه السخانه لخمسه درجات أربع درجات، <hesitation> أكثر شهر فيه رطوبه هو سمبتمبر خاطر في النهار سخونه وفي الليل بارده، وأكثر <hesitation> شهر جاف هو <hesitation> شهر جانف- <hesitation> جوان.